Mbaaŋan ta ma nhúrni a fjaa ma, gmaangu, hee glimbire, waasin ŋoon, hee hentele ftuug ma <hesitation> bjéeŋ, bsaaye, bwúwe, ge gdúbatus.